<hesitation> tanjogna zava-kanto amina fiarahamonigny zao ai, <hesitation> zava-kanto regny zao ai natao hampitagna hafatra ary natao hampitagna kolontsaigny, de <hesitation> izy iregny koa o <hesitation> fagnehoagna fihetsehampo sy hevitra, de <hesitation> natao hagnabezagna, hampitagna fahalalagna, de <hesitation> natao ho fagnentagnagna koa o ary natao ho fagnovagna, de <hesitation> izy iregny mampifandray de miteraka firaisankina koa.